Tavuk o usising la mitara maset ga mitara mamarani na uro inamon na uro na iro tara titot mirio pagap ganam la magosarmeng ga magosarmeng o usising maiam tiep onim na non nap ara maset. Magosarmeng mirio pagap titot na nap maiang teip mila pasak meng ga non- non navup mila lake betien maro "ha" "ta" maro usising na nap maiong la magosarmeng ga numio man-man-man bum ga man buariam ga man mmagosar buong marap tiro ga mman "ha" magosar magosarmeng pagap na irio tara la bunama na pialop buam ga mitara mamaru maset me navup o usising la mitara mitara mitara kakani meba maset "ha" agatbuong ga ba bula ga be maset Buabum mirie ngangasip buam ganam, meba ogasarbuong mirio navup meba mela lop buam ga ba mela miarong <hesitation> <noise> "um" mela miarang "hesitation" save maiong na mirio navup meba bumung iat ga mirio teip mila pasak meng la magosarmeng mirio pagap meba mimiong <hesitation> gaman mialam me tago meba masaubuong ga man me usim buong tago lakuan buong. Mitara mitara maset ga navup mila usising la mitara nutara la mitara <hesitation> agat irama mirie navup la mitara kakanim mitara kakanim ga, gapman buong ga buat magame ong mirie navup gare pagap it agarit, maset ogoang kakep me maun ga maset magosar meng lukuan me lop buam me ba mela mana mirio pagap ga <hesitation> mirio navup meba mela miarang usising ula kanu, muana lop gat tate, lop gat tiro na irio tara Marot la mitara kakano, usising mitara kakanu, laba lalemiarang urio paga, a mirie lop ga taip lakuan ga tulakan betong paga ba ila muri na pialap maian ga luguap maiam lakuan maiong. Gare tiro ga nap ila mamarani leba maset neng gapman buang ga ogoang aset kakep me una it iro. Nap me usising la mitara mamarani me gapman leba ueng ua.